Naha niquitus ino, ino, pues tehua pan nochu nicpiaia ino, este ino animal, nicpia queneh manech cuicati mane, ino chechetu ino nn ino cantielix maqui, pues mac maqui, ino quimati este, eh um ino chechetu quemah quimati, oqueh non panos oqueh non que oqueh non que este quiniqui calaquis pan pano pan nochu, ino amo quicabas ino chechetu macalaqui, maquibica lo que naha nicpi pan nochu, entonces ino ino chechetu que amo quicabas macalaqui ma maquibica ino naha naha nicpia pan nochu, entonces ino ino chechetu que inteligente porque amo quicabas maquibica lo que naha nic pia pan nochu, eh ino quimati, ino chechetu que lo que nic pia eh es de de <hesitation> naha de de de <hesitation> nuwoxca donces ino chechetu amo quicauas calaquis este ocsente ma quibica queme niech, niech ni ni, amo quiniqui macalaqui pan nochu